Sakafo matsiro no tiako atao sakafo maraina satria iny mba mampazoto homana. De mahalany betsaka ahafahana miatrika ny tontolo andro. Raha sakafo mamy mantsy, dia mora mahatofoka, de kely fotsiny no laninao. Fa ny sakafo matsiro mba mampazoto homana kokoa.